ข้อยสิทักทายผู้อื่นว่า เป็นจั่งใดแหน่ กินข้าวเซ้าไป่ สิไปไส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

หลังเลิกงาน กะกลับบ้านไปอาบน้ำ นอน กินข้าวเท่านั้นแหล้ว

เป็นจั่งใดแหน่น้อ เฮ็ดหยังอยู่น้อซุมื้อนี้ สำบายดีบ่น้อ คิดพ้อความเก่าความหลังเด้หมู่เอ่ย

ข้อยตั้งนาฬิกาปลุกอยู่ เพราะว่าคันข้อยบ่ตั้งนี่ข้อยบ่ตื่นแท้แท้ล่ะ

ตื่นเซ้าขึ้นมาเซ้าอาบน้ำแต่งเซ้า เตรียมข้าวเตรียมของไปเฮ็ดงานนั่นแหล้ว

มักอยู่ เพราะว่าการที่เฮาไปตลาด มันสามารถเห็นเฮาสินค้าจริงจริงได้ เฮ็ดให้เฮาเลือกสินค้าได้ตรงปก

บ่อยู่กับไผแหล้วข้อย ข้อยกะอยู่ผู้เดียวของข้อยนี่แหล้ว

เสียไปไสน้อ คือบ่เห็นหน้าค่าตาหลายมื้อแท้น้อ บ่สำบายบ่ หรือว่าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ทางใด

ก่อนนอนหนิ ข้อยมักสิฟังเพลงแล้วกะเบิ่งคลิป YouTube เพราะว่ามันเฮ็ดให้กะมีความสุขแล้วกะผ่อนคลายก่อนที่สินอน